Ah- agumeguan aworime soto awume enagbona odia khere ena gbona e̱ na ya ku-so <hesitation> enagbona enagbona e̱ na muriowa mue gbuwe toto yegbu wel khan khere egha lelo mhan ebe khian bhe di rio gha khian okhobuwe bhe gianu mie ena gbona oghi de yu web enagbona ogha rie-rie dawel emhiebe kike kike no de̱ oselobua gha yuwe la ihen bhe ma okhon wel gha mhie no yan yothon gha bue khia okhon gha lebho bho nezo ni lebho guado gho do buwel nana mie wel ghe wel yie na gbono ese ode kebhe hia ugha yiole se nana mie enagbona ohiu wel wo gha yin Weghu yan rio khuo egba ghe egbu gue khen eghu sugbe yo-hu enokhuo ghare gha ti hen nuwel ona ghegbuwa onuregha shi-se huwo humu wil na hio ware wil maysure weh kioghe holu nowel or ogho tiuwe nokele wil ya lita bhebhan neko nokuo yafue wel ghui dol ware oghi rule bawel re owe̱ ah e̱ odime egui oo meshiemhon will yabo eho-ever yan hon wa ghi ta khu-khu mamue nota wah muyo tor wa ghe gui wa ghe khon rumuda eno-khuo oneba nawel e̱ amie ghe owaghi fule anie wel ghe enegheni ofure eni giowani oyiywe yi eghi fure okhon e yan ye gharo ehey va yan hon ayada re na do gha guan ya wa mhon aya re nado sha shettle oba no wah so irio omeh seoo <hesitation>